Ny androngo da anisan'ny biby afaka mamery amin'ny laogniny ny tongony na ny rambony tapaky. Gny antony mahatonga andreo mahay an'io raha io zany da satria mitombo vaovao ny sela agnatindreo ao lafa tapak'igny ireo da ny fahaizan'ny vatany mamokatsy angovo ho an'ny fanasitra malaky. i <hesitation> fahaizany io zany da tena ilainy lafa i hiaro ny tenany sy hiverenany amin'ny fiaigna mahazatsy azy raha ohatra ka tratsy ny loza igny i.